Täl oll' keerolinõ arvo saiaq, mille tä om, nii et tä otsust', et tä lätt maailma avastama. Ja kuna timäle es olõq vaia ei süvväq ega hingädäq, sis tä sai lihtsält kõndiq maailmalõ tiiru pääle. Pääle tuud oll' tä rahulik, selle et tä tiidse, et täl ei olõki vaia põhjust, mille ollaq.